אלצּבּאח כּנפדּל נאכּל שִׁי חאגָה חְפִיפָה וּלכּן מע'דִיָה בּחאל אלכּבּז מע אלזבּדּה וּאלעסל וּלא אלגְבּן מע כּאס דִיאַל לאתאי בּאלנענאע, האד אלמאכְּלָה כּתְכלִינִי נשׁעֻר בּאלנשׁאט וּטָאקָּה בּאש נבּדּא נהארִי, חתא רִיחְת אלעסל וּאלגְבּן כּתְדכּרנִי לִדארנָא וּלקָּאאת אלעאאִלה וּכּתעטִינִי אִחְסאס בּאלראחה, אלצּבּאח מהים בּזזאף וּאלמאכְּלָה לִי כּנְתנאולהא כּתְאתּר עלא אלמזאג דִיאלי טוּאל אלנהאר, נְחבּ נבּדּא נהארִי בּטָרִיקָה בסִיטָה וּמליאנה דף.